د مینځکې لاندې اکثره خوځېدونکي څاروي، لکه: مار، لړم، مېږیان، څرمښکۍ او چینچي زوند کوي. سویان، موږکان او مږې هم د مینځکي لاندې سوري یا کورونه جوړوي. همدارنګه ځیني سحرایي سپی د مینځکې لاندې زوند کوي. ډېرې حشرې هم سوري یا کورونه د مینځکې لاندې جوړوي، لکه: ګړندۍ، مچان، کوخۍ او داسې نورې حشرې د مینځکې لاندې زوند کوي.